hoo woan laam took duraa fuded anann yedeen, baree inaman lila sagalee kabuuf hyo baree kilesin chafuk tok biraa fuded anan yeden, yaani baree inamaan sagalee kabuu, baresuun yaani uff kazitee dandetee sagalee suun kasaa uff himbaftaa.amo baree chafua kaa kiless haman jirr kaat dandetee hafurr himbafeen kaat dandetee woan ufiraa fuut hinkabn dukubnin sii kabetaa achii suun dandee hinkubeduu anin.